Ese nende bemungo mwase khulomo yamaleriya mukhwilinda fweeesi, serekari yakhuwa butimba yani khubowabubowe chineti olakona mubwene omwo aba biii! bingenge sebikhunyola byakhulumaka busa biryo byakhurerera chindwale cha maleria taa.

Yee! sikila babana sayi khusyalo syefwe ba! ba! basoma bafuna chikasii, sasa khukhwikhala busa nebanywa enchaka syanchusyile! sebiliwo taa, onyola babana bali bise bachaka khuramba chikasi chabwe nono bafwiti babasikalewo bano nibo bakenda khudripu.

Engeli niye babandy nibo emenya nabo bayi! banyala bakhola nebanyola limenya, elindi khu! khukhola nekamani nekhunyole khulya nelimenya nekhulima kimikunda kyefwe.

A! mungo mwefwe khubunga bilyo mubyaki namwe khuri birara, khubele nebibyaki, bilala lelo khuli nende bitowo, khukula bitowo bino khwabungamo bilyo byekha nebyoma, khubyomisya mala khwabibikha.

Abana bakhali nende chisendi sebanyalisya khucha mubikuli bili byesitandadi endayi taa nono busomi bwawa! bwawambakana nende aa! bwawambakana nende aa! chisilingi. Omundu uli nechisilingi babana eyikisyila musikuli endayi nomundu okhali nechisiling taa, omwana sekanyala khuendelea nekamasomo kacha ebweni taa.

Bakhasi betuba musiyasa muyukanda sikila banyola bulekhule nende serekari yayukanda nate abundi kamakambila kesibala syosi nako kakhola adivoketi ya 'chender balance' ariaa bakhasi bano bosi bandu bachowa bosi khusomela atwela ari onyola banyola bulekhule.

Babandu bakharamba taa buwangafu bwesi banyola, embwa yicha ango balala babapila khubwifwi batibya bulamu bwabwe, balala babosya kimipira ne petroli.

Nemutestile khawukha khasilimu nga omusecha nomukhasi mumanya mwemile murrie, mumanya muli nenakho namwe semuli nenakho taa, nenga muli nenakho mwamanya nga mwilinda, nende mukhali ninakho tawe, mweyambanakho taaa mwaloma muri sayi nekhumanyile khuri sekhuli nende khawukha khamunyafu taa, khurama busa alala mwaloba khutimatima nemulola eyineneyi taa.

Papa kumulembe kuno nokharambile, aba khulya twa, khulya khwayila mufuko, nono banga sewarambile abasonanyola shakhulya. obwo nibwo buwangafu bwe babandu bakharamba taa khulya elomo yakwansa.

Fwesi khubechanga makini khubona babandu babechile khusyalo khubamanye mala khwapa ripota esi bebuwuli khubona khuri bosi babamanya nono khwaba khulinda bibindu byekhusyalo nga bwekomuniti nobone sindu sibi khesicha wowasyo sicha khukholekha noripota nono abwenawo khuba khekhumenya bulayi.

Khulima chimwani aa! khurera babandu bakakawala, yani banyola chikasii nicho bakhola, balala basyomesyelamo babana babwe, balala chimwani chino chakila bombekhamo chinjju amala bamenya bulayi.

Chindwale papa bafuwa, bafuyila chikemiko, cha agrikacha nebisolo nga chikhafu , chimbusi babowa busa, babene chikhafu bachibowa.

Aaa bulayi nibwo khwenyikhana khura mubirekeri byefwe khuwelewana nebabandu, khukhwikhala nenabo nekhulomaloma nenabo, nekhuba bulayi nekhuli bandu babesayi khwesayila alala, bandu khwakabanana bibindu alala.

Omwana omukhana nekafwarire elongi khusyalo babandu bawuka bali omwana oyo konekha.

Bikila bili bikali busa mukhula khurambisha sisindu sitwela taa sikilakho silala silindi onyala warambisha sisindu sitwela mala nga wanyolile ee! nga nga kumumu kwelilekho nofilwa.

ooba sii siyeta khuba nebusale nebabandu babandi nga wabatilile siisa

Nga nechinile inchichanga mukhosipito basilikha.

Bukhwale buyusyibwanga mbo khulwechisimu nicho batakhula chino nee! chiyusyakho busa bukhwale kakila yuno alolelela eno, yuno alola eno, eweniye mwachaka nenaye oba busa yusilesi, sobamo nende kamakhu! kamakhulu taa.

Babandu babenya buyeti khusyalo, khuli nekhubabolela beyike ekasi ekasii yekhurumikhila kamakhono kabwe.

Khukhwisinga buli lusiku mala khwesinga nende esabuni, mala khwasinga chingubo chefwe khubona khuri kimibili kyefwe kiwamo likho, mukhwawa muno khwabekamo momu mukhwawa mubwoso mwosi khwabekamo khubona khuri khuba basafii

Munjju mwange nenyikhana embune neye mala esiimule nekamechi nesabuni, nga namalile khusimula ne kamechi nende sabuni, nengonangona mungaki muno nendushamo lububi, bindu byosii bibingilamo bikhali bilayi taa nekhupaka lufumbi neruramo munjju mwange mwarama mumiliyu, nekhala nga nasangalile.

bandu ebukanda belinda hulwe khulachachaka ne basecha nabulimbuka nebaba ne basecha nyo nyo bafuna bulwale ari belinda babona bari sebafuna umusecha bacha nenaye taa

Kumwiko nikwo nanyolelamo lusimu lwakwanza yaba kumwiko kwaa! elefu mbili nendeee! nende siita (2006).

Wakati endala babandu bechibasi banonende ba matatu bebilila khukhwolesha bibindu nibyo obarumire sisindi babandu bano bebililanga bari wabawele chisendi, banyala bebilila babitibya bawa omundu okhenyikhane khunyola taa

Bikesya omwana kimima kimibi lundi byamubolela kimikhosi nikyo alonda kyosi kimibi.

Khulindanga echoo nende bisakati nga bisafi, uu! uu! okholanga nosimula nosimula mubisakati nosimula nende kamechi nende esapuni nebibiko bino nu!nu! nuchukhamo kamalesi nokholasina nosinula nosimula nosinga nosinga bibiko byarama bisafi nga mbawo kumutawana kwosi taa.

Eee! khukhwibirisya sili! sili silayi khukhwibirisya nesisa khubandu babandi sikila wele ali wele wesisa sisyakila waruma yesu kristo wecha musibala akhuwambile sisa nafwe khulonda khubyene ebyobyo.

Buwangafu buli mbo chisiku chefula, kamechi kechula bib! bandu! kayila bandu, chinjju chifunikha eee! chakhala kimikunda nga kamechikechule katuyile efula.

Khwilinde khulotange mapema, khwikale kimilyango kyefwe bulayi, bibindu byefwe bibe munjju, bibyayo byefwe khubyombekhele chinjju, chingokho chefwe chikone munjju mala fwesi khubekho nende sisis! sechurity kommiti ekhola patrolo khusyalo khubona khuri bandu babi seba! sebecha mala bakhurerera butinyu.

Babandu khunyola limenya bakholanga chikasii mbali mbali, bibyasara ekasii yebibyasara, babakusyakho chinyanya, babakusyakho byakhulya muchiwateli, babandi bakhola bibyasara bya transipota chipikipiki, yani bibyasara mbali mbali pola banyolamo syakhulya.

Khurambila alala khusyalo khuyeta babandu khuchowachowana ne khuba! khufuna bindu bikali.

Kalindi badakitari bakhubolelela mbo sekhwenyikhana khwanya esukali eli engali sana taa lwekhubela indi esukali engali erera chindwale chichawukhane tafawuti tafawuti mumibili mwefwe.

Bakhasi nende babana besikhana, butinyu bwesi babirangilamo ebechanga khucha mupiriodi nende babana bakahana basili batiti khufuna chinda.

A! basawu babira mu! mubutinyu bukali sana, kwanza wakati yabele anyumawo bari yakorona abele sebali nende bibindu bilinda bikalayi taa balala lundi nebanyolile bandu bamunyafu balwale banyala benyola kamafuki kabwe kheketubasya nekakabwe banyola bulwale bwamunyafu.

Chikhafu chimbusi, chimbichi, chingokho nende bindu bibindi, chipunda nechimbwa, chipusi byosi khubaya.

Babami kumulimo kwabwe khukhupilisya babekhali babona bari khusyalo buli mundu, buli mungo mubamo a! echoo, mubamo byebulamu birumikhilwa yani nende buchafu lwekhubusyanisya abundu alala tawe babona endeli yekhumwata buchafu obwo, engeli yili safi.

Indi babana bakhana nende basinde bosi bali babana sikila benyikhana kamasomo.

Khufuna bilyo byekhulya mungo mwase, esese indi omulekeli, sikhola khabili nalimakho kamatunda kakenge ango niko enyala nakusya nanyolamo limotole nio naba ango wase bulayi.

Butambi buno buaffecta kamasomo ebukanda kakila omundu nga Sali nende chisendi taa namwe nga omusasi Sali nechisendi taa, omwana bamuwona wona esikulu fwisi.

Ekholanga ne@ ne@ enyowanga nasala lisala mala nanywa echai nenarura nacha ekasii yange.

Enchisaya yayetile babandu khumanya bali bikwaro nibyo benyikhana bakware elala balekela babandu bari khufwara bino sebili bilayi taa, khufwara chinyimbi! chisikati chinyimbi sesyenyikhana taa syakila babandu bachaka khufwara bulayi ebukanda.

Nga nalwalile encha mukhosipito amala basilikha.

Lukosi lwenyikhana khukhwokesyenebwana nbandu bakhulu khusyalo, sekenyikhana wabira khumundu omukhulu wala khumukhesyakho namwe nali khakhola ekasii esitowu, wabona nga omuyetakho, eyo niyo engila ndalakho yekhurera lukosi mubandu bakhulu khusyalo.

Babami benyikha bapa patrolo muchingo che basasi bakobosya babana esikuli, babana basoma.

Sili silayi khupungusya sukari niyo khunywa sikila mubyuma byeba sungu bili nebibindu bikhali bilayi taa bikhurerera chindwale esyesyo sikila khwapungusya sukari niyo khunywa nio ekhakhurerera bulwale taa.

Bali nende khulya bilyo sana-sana frutusi namwe balyekho bilyo bibyombekha kumubili nga proteyins, balyekho bilyo bibirera kamani nga busuma, balyekho kamatore, kimyoko kino kamapwondi yanii alye balansid dayate bilyo bibirera kamani kabulisambo.

Bamayi bawa lukosi lukali, bawebwa lukosi lukali nono lukosi chana balwonakisha nga baninilila basakhulu babwe khulukosi, yani serekari ekhoya yarawo nayo engeli esikhureke-esibarekeresha bakosi khukhwilocha khwabwe esi bakelema.

Bukala bwekhukhwisinga buli lusiku, khungona kimibili kyefwe kyaloba khuba nende bulwale taa ate lundi nende khubonekha bulayi mubandu basyo.